Kit netai napwati kong'ete amining kokikakipee nairopi, kipaketapen iin ndekeshek, tapen chetepetitoi ketapeen <hesitation> ketapeen ko koipe komuti <noise> piik ak koipe maueek, koipe ematinwek ap sang, korok ale akot akine ngakiil kei ko tuun awe aiit yundok, ko ne nii ta mii akilikei.